हम्मर एशियामे कुछ अच्चम लगना खाना पकैना प्रविधिमे कुछ यि प्रकारके हे । एशियामे खास करके खाना पकैना बिधिमे बाँसके ढुँङ्गरामे सिकार मछार पकैना, माटिमे गाडके पकैना, सडा गलाके पकैना, माटिके लेप लगाके पकैना, भुजके, सुखौडा बनाके, या कुछु चिज ओहके गाडके <noise> या <hesitation> मतलब सुखे डारके पकैतियाँ । जौनकि एक खास अचमके प्रबिधि हे ।